Bueno, tu jɨnɨo que sea bueno sa'ayo elegir destɨnuyo ma'ayo ku jaá nteéyo ntía ku destɨnuyo maáyo ma kuntátuyo ja ɨnka nayɨu ka'an jin'ó chi mayo ku ja ɨnɨ maáyo kaána te ku sa'ayo elegir destɨnuyo.